बहुत बहुत धन्यावाद तुमन मेथे गणितक सवाल सिखे देनी अगर तुम नी हूंदा त पता नी मि तुमर बिना क्या करूदू। मेथे त गणित सवाल आंदा ही छाई